Gny karazana la scie fatako aloha zany roa: misy gny raiky boribory mandeha masiny regny, da misy gny raiky ampesà amy tagna avao misy tahony hazo hitana na tahony vy tana boka atiky da anjara tegna gny mampiasa anazy. Gn'asany aloha zany natao hanapaha na hanapaha vy. Ah gny raiky igny ampesà tagna da hana magnetsiketsiky anazy manapaky anazy da gny raiky koa mandeha courant, masiny avao magnodiky anazy.